sagale turkeyan birria sagale lila itbekhen sagale fonith sagale khola than iyoo anen sagale dibiinen taishin tumet bakava mantia kidea boreki turkishkofied duumii donerkebab mezaplaateer sikenderkebab iyoo thulma